طبعا لو ممكن اني اتناول يعني اتعشى مع شخص من الشخصيات التاريخية ممكن اختار نبي الله عيسى او نبي الله محمد. يعني اكثر شخصين اتمنى اني اتعرف على شخصيتهم. اتكلم معاهم اتعرف عليهم. وكمان احبهم مرة يعني.